إذا عليا الإختيار أفضل يكون عندي ضعف، عمري، المال يمكن يجمع وينقص، بس العمر هو الشي اللي نعيشه ونستمتع فيه، أتخيل كم تجارب لحظات حلوة ممكن أعيشها لو زاد عمري في أشياء وايد أريد أسويها وأشوفها في الحياة، الضعف في المال زين، بس العمر هو الأغلى.